Iya to makale milik na biseling. lindo mane mene ku pake bajumu pi sembayang, sembayang toh pakendek ka wai mane bissei ka gelas mappacing gelas putih toh mane kurokoki kopi 2 sendomgula 3 sendok mane kupatei to wai patokko ngena mane kusiram kuaduk2 jadi kopi ku wale na ku ali beppa ku salian biasa jalan kote donat sule it uku iru kopi ku aih masarang pa baru toh ku baseang kumande kuali mie dan tallo baru nassu sudah ku kande lari2 ta ng allo sule mo pura injo to kumande ka sule kamar kuali bete to pasar Kusisiki kualai tanduk na paccingi supaya mabalo di kande baru ku nassu tambahi micin sola kunyit sia ku kampai manassu na manassuna sama manasusna bobo bisse i <hesitation> bobo lalu ku patamai ricecooker kampai duka manassu nak u alla piring ku basei manne ku parokkoi ku palenna ngasaning anu ku nassu ngena kalo den sola k uku tambai kumande sola manne tassu walle jalan sola-solaku karun ku sule tu mane menjoa laku sembajang to masigi sudah masembayang to den tu bete yang kuali ku kande tengah allo ku bisei tu piring mane ku ngenak sule ku kande ke sola-solaku pra ma kumande toh kulumpiki ngaseng i piring bar uku bassei untuk di kello pake kumande